نجم نقرالك عشرة أرقام ما بين سبعة مية <hesitation> خمسة وعشرين، ثمانية وثلاثين، واحد وأربعين، تسعة، ستة وسبعين، خمسة وثمانين، أربعة وتسعين، واحدة وعشرين، ثمانية وأربعين، ستين.